डम कल काई असर है। <hesitation> कि ते अंचो तेरेम काई चो तेरेम मोटलो टेंकर आवे। तेरेम काई पानी भरलूरो ने कांक्रेक घोर मा ने कांक्रेक सीलेंडर धभ जायती। तेर वजजसे सीलेंडर वजजसे काना घर मा आग भी लग जायती। तेरेम चे सूब तेरेम काई चो काई डम रहे। चो काई तेरेम लेकेन पानी रहे टेंकर नो तो सुरहेती तेरेम नो पानी एक पाइप लाग रथी। ना टेंकर मा अते चे काई तीना वार भुजाडे आग ने चे सूब होसा करेना। कोरे कांक्रेक तो पेटरल पम्पर भी अउसोझाय ने वाएरी गर्मी ने पड़े ने तेर पर पेटरल पम्पर बीशाव ने नीड थी खाई। चोड़ जल जाएने ति काई तेरेम काई काई। चे आवे तीना टेंकर भााचा पाणी ने रालेन होसा करेन। ना सुब करेन तीन आग काजे बुजाडे नवसा करें न करें।